Kua reta ko jae ñanemiari genero artistico re yae jaeko ñanemiari jae arte visuales, arte escenica, jokope oyeporu vi jaeko pintura, literatura, musica <hesitation> arquitectura jare jeta iru maembae reta ko ñanemiari yave kua re jeje imiari